<hesitation> ɔluɛ tɔkasu awutieavɛa, alʋ aluwani takasu awuutieavɛa muabaka ku awualiɛ kɔbaɣa nalɔla mɛ abafusu ɔlunani bafa laɛ, abaka kɔ ɔlusialu kɔba nɔlu. Bapɛ Kali kɔbaɣa nalɔ la alɛ nu ku nɔlʋ laɛ ;bua ɔluna ɔnidu. Aʒɔ nusi; aluavliusie kpa anamu ɛkuɛdi kpekpe nayili. Mɛɛ uyaʒɔmu <hesitation> adula fusu ɔluna bafa, aluadu kabanɔ du ɔdimadɔ. Mɔluna aba tala alu abana bua ɣlunɛ la ɔnidu dɔŋk bapɛ ku muu <hesitation> ɛsɛ ɔbabʋɛ, utie ava ɔbabʋɛ la, mɛ ɔluna la. Mɛɛ aluani aka suutie la. atala bafusu ɣluna bafa. Ɛfuadini du. ivi kabenyuia tete ɔnidu, bua ane kele tatɛsɛani kalu aka mufu. Bua ats nalɔɛ muaa unanu ɛfɛ ayili. Mu ɛtɛfu ʒa alo ɛtɔmalɔ kuma ayɛsɛ la, mɛ ayɔɛ ɔlɛ nɛfɛ nu kɛnɔlʋla. Mɛ ɛkuɛ tɔbaka kaliɛ ɔbaɣa nalɔ mua. mu ɔduyɛla, du yɛlɛdualɔ mɛɛ ɔtalafa. Mualiɛ ɔbabʋɛ mua maluani akasu aliɛ la atala be tsika ladu nalieli ɔluna tɔdu takola mɛɛ ɛsɛdi kpekpe ɔnabʋɛ. Bua ɔluna ɔnidula a ɛfɛla maluaa binya. Mɛsɛtu alu ana bekele kuwua kutu ɣanalɔ lanu kaba nɔluna mualɛ aluani kabafa nuɛ fuone ani; kuawualiliɛ alivini ati kaɣakanɔlu nimatsɛ. Ŋdɛ kɔbalawɛ kuu awuadianita aba kutu banɔɔ ɔluna nɛmɛ kalu kaki. Mɛɛ ku wuaɣa nalɔ mua mɛ abafusu ɔluna la bafa. Ɛsɛ lafa.